an jeddireno yamba shaune no ne ne shako kuri, niminji palluii ɓara moɗɗo, kan ɗaraii kan ɓara ƙomo ni monji pallu nin wai ii ni shocko shirano ni minji pallu nen wa kuret to kumbili nu, weh kuret to kumbili ne kabi kai ni weh shick kuret mo neca a yamba shauka no shanna shattu kuret mo ne sha toh.